زه په پخلي کې د کارېدونکو مصلو د ډلې نه مالګه, تور مرچ, شنه مرچ, زيره, کورکمند, هوږه, وچ ګشنيج او هېل پېژنم. دا مصلې د بېلابېلو خوړو دپاره کارول کېږي. د ځينو سيمو خلک چې د ترخو خوړو سره اشنا دي, په خوړو کې مرچ ډېر کاروي; خو ما غوندې چې څوک ترخه خواړه نه خوښوي, بيا د پخلي نور مصاله جات کاروي. د پخلي مصلې د خوړو خوند او ذايقه ښه کوي او خواړه ښه پې ښکاري. په ځينو خوړو کې <hesitation> د ډېرو زياتو مصاله جاتو نه کار اخيستل کېږي لکه په برياني کې چې مرچ, مالګه, زيره, هوږه او وچ ګشنيز او هېل او داسې نور مصاله جات اچول کېږي چې د برياني خوند ښه کړي.